Irô fano àby io ndraiky, ela zen̈y fahaveloman-drô an̈abon'n̈y tany, avy iô ami'zay ela koa zen̈y irô koa fa miain̈y in̈y. Irô koa zen̈y koa fa miteraka ten̈any tsy miteraka matetiky, tsy karà ataon̈y biby sasan̈y àby io, avy iô han̈ina hoanin'irô koa amy ny karazan̈y.